Nihia min rá nariij ki'hia min 'ngo mole min ráj nari' ráj kirij taj kij na'rij taj ki'hia man, ta oj si arij nej riki nej oj si untaj ta kiri' kita kiri'hia nej, ta taran' si kichij riki ni ta min 'ngo nihia min ráj nariij ki'hia ni, a'ngo nihia min ránj nariij min neninj neninj ta min 'ngo nihia min si 'hiaj únj, 'hiaj nej ngwii riki chiñánj únj nan ni ta min 'ngo si min ráj narij ni a'ngo nihia min ráj nariij ki'hia min kan', kan' min 'hiaj únj nej nej unn ta taj untaj kita kiri'hia nej, taj un si katu riki nej taj ta'nga hia'aj katu riki nej, taj ta'nga ñan, nej ta min ta taran' si min ráj nariij ni unn a'ngo nihia min ráj nariij ki'hia min unn.